Albatta, sutlar ham organik va noorganik bo'ladi. Misol uchun, organik sutlar bu <hesitation> hayvonlardan tabiiy yo'lda olingan sutlar. Misol uchun, uyda sigir boqiladi, yaxshi qaraladi va sut olinadi. Bu organik sut deyiladi. Ular judayam foydali bo'ladi <hesitation> tabiiy yo'lda-tabiiy ravishda paydo bo'ladi. Noorganik sutlar esa bu - <hesitation> har xil kimyoviy element, moddalar, sintetik vitaminlar qo'shib ishlangan sutlar bo'ladi.